Ma üna persun-a influenta al e staita 'na persun-a che avìu cunusü tanti ani fa ch'ades pürtrop a ie pi nen e niente al a inflüensame ënt ël fatto che suma cunusüse tramite radio e pöi al avìa ciamame se andazìa travaié ëndua a i era chiel e cuandi l'ai savü chi a i era al a, sun restà bastansa ënflüensà perché praticament al era ël cap dël përsunal dë cula azienda